Taa ƴenti keekel maaɗa, sey njaaɓaa njaaɓirgel ngel koyngal ñaamal, njaaɓaa koyngal nanal alaangal to leydi njogoɗaa hoore keekel ngel, seytoɗaa daande nden, njaaɓaa njaaɓirgel maa ngel koyngal ñaamal, puɗɗaa yaadu, taa yaaɓi ngel.